إذا كنت طاهي وجتها بسوي ورج عنب، <laughs> أعتقد أنه أنا بفوز بالمسابجة، لأن بصراحة ورق العنب حجي جداً رائع، ترى يعني أول مرة اشتريت فيها ورق عنب، سمعت كتير فيديوهات على اليوتيوب وكده، والتزمت بكل شي، وكان طعمه جداً رائع. بصراحة بيفوز.